Ncheya tejna ee xomod nzyna ncheya kuan- kuan nlyna, ta mbes xa tij mbesna kulturaba' jwa'na nak este xe ndyemena, xe ndyo dismena, xa nchatmena, xa nkanimena, kuan nlymena po ndyopmena, kuan nchamena, ee xa nchadmena, par na re jwa'na nak kultura mbay na nche ta nzynare mbesna yez nare yez- yez laza, ncheya ndo- ndo disna diste' emm- tata nkana re nit nryo yuba'na ee ndana yal, nxena yal, ngobina yal mbay na re jwa'n ndolo lo yala' nchana emm- abes ze ntoneyna ndaxina re la wan ta ndo len yal re jwa'n ta nchanaba nchana', zena ze mbesna zipta ndo disna zipta nyana este ncheya xa nak lar nchoknaba zi lar- lar lar mbesxa lar mant lar naguza, yid lana' nera ndyob zombrer na mbay re men ngota, nchok re lar kan nol ee kon thi bluz mbesmen jwa'n- jwa'n n naguz nke nuxa thi bay nagat jwa'na nchexa le ta ncho yej nchanaba ke nak este choye ta nkanaba ncho yej, jwa'na ncha lar yej ze mas nxeka bro nxeka jwa'na na nked lon'na, jwa'na jwa'n tamod nzite tamod nlyna ta nzina nabay. <noise>